Ɪzhe- ganyin ivangva a ten byet ka̱ tak tei y’a mi wor pi tzun. Izun pa teuuza̱ <hesitation> kup pa̱ gangang ka̱t, amma uwaya’ ka’ acwang. Acucwang rup byet. Acwang ruptei ka̱mshi na ka̱ nfye nnap. Ifye nnap pa̱ ganggang. Acwang ruptei ka̱mshi na ka̱ nfye nnap. Ifye nnap pa̱ ganggang. Ayanda va̱ uza̱ i nana nnap nnam wo te, duk atak va̱ uza̱ ya ishi wo ka̱ te uza i gwong acwang. Uza, i gwang acwong pa̱ kalakkalak; ka̱ kul pa̱ na s nyi iya̱n va̱ ka̱ ngga achen, uza i nak ishi kpa’ ka̱kul pa̱ o’ nyi pa̱ uda ka̱ ɓa ya’. A uza̱ yan byet, a ya’ pa̱ uza̱ ya pa̱ azang ka̱kul pa̱ n’a kang ma ya wo’ ka̱t.